चाहे स्वो क्वे भी टाइम व्हो, मैं घौर पर खाणो बणौण ज्यादा पसंद करोलु, किले कि रेस्टोरेंट मां, आज कि तारीख मां क्या क्ये खाणो छिन द्योणा। क्या मसला छिन मिलौंणआ, क्या तेल कु इस्तेमाल व्होणूं, स्वो त हमते नीं पता। पैथर किचन रौंदि तौ कुछ भी खाणो बणे ते दी द्योंदन। त अपणा हिसाब से घौर मूं खाणों बणौंण, भई अपणा मसाला व्हाला, अपरु त्यौल व्होलु, अपणु सब कुछ सब्जी वगैरा, तेते अपणा हिसाब से अपणा स्वाद का अनुसार हम बणै सकदन। अपरा परिवार का स्वाद का अनुसार बणै सकदन। और रेस्टोरेंट मां क्या चि एक ही तिरो खाणो मिलद। तो मैते घौर मूं खाणों बणौंण ज्यादा पसंद चि।